Ny fomba fanadiovana karipetra misy tasy dia: lomana amin'ny ranon-tsavony tsara aloha lay karipetra de avy eo izy kosehana amin'ny borosy de raha mbola misy ihany le tasy de hosorana savony le izy de avy eo indray verenana kosehana amin'ny borosy, vita izay dia kobanina tsara lay karipetra de avy eo ahaha eny amin'ny masoandro.